<hesitation> Biby mandady <hesitation> miova couleur fantako zao anh: <hesitation> tarondro de tanalahy, de zareo anh <hesitation> amboninà kakazo zareo ireo mipetraka fa i androngo anh agnaty vato.